Në Gjermani ka një ndjenjë të fortë të rendit dhe saktësisë, e dukshme si në arkitekturë ashtu edhe në gjella e përditshme. Birra dhe buka artizanale janë një pjesë e rëndësishme e kulturës kulinare, dhe Krishtlindjet festohen me tregjet e famshme